<noise> Zamesegɔ tuunɛ n de sɛla bɔ'ɔra tiŋa puan de la; nɛra san zamesɛ sɛla dɛna wuu a kiŋɛ la sukuu ta zamesɛ yoo, ba yi ba mɛ zi'ire lagesɛ zamesɛ ba yoo, la yen dɛna sɛla zamesegɔ, di suŋerɛ bii di tuunɛ n de sɛla tu tiŋa puan de la; di nari mɛ ti saaleba la n boi tiŋa la puan la gee zamesɛ la vom tee, wan dɛna teere se'ere n de teere suŋɔ n wan tari maalegɔ wa'am tiŋa la puan. Dɛna teere se'ere n wan tari nɛreba giile bɔ'ɔra taaba, ti la kelum dɛna teere se'ere n basɛ ti nɛreba zamesera yele paala gee tuna ba tiŋa la puan.